E tena mampalaza an'Italia zany gne pâte, karazany io, misy any le tagliatelles, spaghettis, macaronis, oh ino aby da pâte aby gn'agnaranio amitiagny fa amindreo agny misy karazany, indreo avao koa namorogny pizza, indreo avao koa da tena tiandreo gne mampiasa tomateshy ame sakafo, saosy tomateshy, ze karaza sakafondreo sy mainsy misy an'igny sinitry, igny e baseny, zay tena mampalaza andreo.